Ma ütelnüq, et umbõlõ huvitav om sääne kebabiküdsämine. Et sa lasõt <hesitation> lihal varda otsah <hesitation> umbõlõ piklt <hesitation> küdsädäq ja sis lõikat säält sääntsit peenikeisi ribasit ärq.